Lafa hanao sary sikotsy amin'ny tanimanga zao zany e, da ala heky tanimanga igny da atao boribory. Lafa vita amin'nizay zay da amboary amin'ny tana ny sary tiantegna ho tanteraha. Lafa vita i sary tiantegna ho tanterahy igny e da ala e tanimanga igny da doroa, da lafa vita ny fandoroa azy da avela hangatsiatsiaky da vita ny sary sikotsy.